A boina tuna ma bona ravian, tadat parika, tarai ma varden tago ra gunan Navunaram. Mana bul ma mana barmana, iau vatang boina tuna, ma bona ravian tuna pirai vavat parika. Kan tago ra pakana bung iau mainge upi na, ina pir aik, ure ra, ure iat kada gunan ati Navunaram. <hesitation> Boina tuna kan, go ra gunan iat Navunaram, iga vanarikai tara lavurua na clan iat. Ba i vana rikai go ra lavurua na clan, dia vana riai ma gora, gora <noise> gora pakana iat ati Navunaram. <hesitation> Tanam ra e ba dia, dia ga vana rikai, go ra lavurua na clan pi, vung varike go ra gunan. Diaga mangana la upi diata, papalum guai, dar ra turtikai. <hesitation> Tanam ra e iat, kan diaga, tata guai, pi diaga, mal tikana kivung pi diaga pilak pa tikana, tutana pi nina iga lue diat tago ra gunan. Ma iau vatang ia ba, a Luluai. Ia ra luaina Luluai, nina pi ga lue ra tarai ati Navunaram. Nam a iangina iat, ure Topinit. Topinit nam iga lue nam ra, kini ba <hesitation> a Luluai. Tanam ra pakana bung, tikana lualua bula iga vana rikai, pi dir ga papalum guai me, a ianagina Manua. Io tanam ba dir papalum guvai damana, dir ga, varurue ra tarai, tago ra gunan iat, <noise> pi dirga tur pa ra varagat diat ure, varagat diat ure ra umana, a papalum guai ati tago ra balana gunan, ma pi diaga vaume, ra kakau. Kan Manua iat iga, lue nam ra papalum, iga kap ra mana, a kakao uti Navunaram, upi i ga varagat ra tarai pi dia ga vura vauma. Ba dia vauma, <noise> vauma damana, dia mal varurue ra mana kikil pi diaga maravut vargiliene diat, ure ra vinauma na kakao iat. Di ga vana ma ti raumana, pakapakana ati iat navunaram diaga, vaume ra kakao, ma dia vaume ra mana kakao damana, Dia ga mal ra umana famantri pi diaga paiaman go ra mana kakao. Ma kan taumana tadiat dia ga, dia ga kukul iat. Dia ga kul go ra mana kakao. Taraumana dia ga faman tana, pi dia ga ivure. Ma, nam iat <hesitation> kadiat iat ati Navunaram iat ia ra luai na gunan pi, ati East New Britain, pi diaga vaume go ra kakao. Ba i par damana, dia nuknuk guvai mulai, <hesitation> Manua i nuknuk mulai ma i oro ra tarai, dia ga mainge pi diag vatut ra, a pal na vartovo iat. A damana, tago go ra mana bul lua dia ga varvartovo ara Tavui Liu Priary school. A damana, iga gire damana ba iga dek dek pire diat, io dia kivung mulai pi dia mal varike, go ra vartovo iat ati Vunamaraba Primary School pia dia vung varike nam ra pal na vartovo. Pi go ra mana bul vartovo dia ga vartovo tana. Damana iat, dia, dia varto damana iga bolo Nam diat diaga mangana nuknuk. Ba dia vanuai tanam ra paupau kilala damana, io, diaga varurue mule diat ma diaga kivung, pi, diaga mainge pi diaga mal varike mule, mal varike mule taumana papalum pi ni na vana rikai iat ati tago ra gunan. Kan lua iat, lua iat nam diaga, ba diaga tur pa ia pi diaga papalum guvai, dia vana rikai pi dia nuknuk upi diaga, vung varurue pi, ra nuknuki diat, diaga mal mule tikana savings iga tur ati, tikana saings diga vatang ia ma Manua Savings and Loans Society. Namur tana dia, ba dia mal varike go ra, go ra savings, ni diaga, mana tarai diaga vavaruk tana ma pi, diala pait ra loan ure kadia taumana magit dara kul ra kar, taumana magit, dia mal ra umana famantri aira kakao, pi ga maravut diat tanam ra pakana bung. Ma damana vanavana ba dia, papalum vanavana damana, Tikana nuknuk muali, pi diata vung varike mule taumana papalum na vapipia, tago ra gunan. Tanam ba diaga mal varike go ra mana nuknuk, paiga, ba vuana, a, mana bung pi nam diaga pait varike go ra mana ngalana papalum, ati iat tago ra gunan. <hesitation> A Maltiration iga ruk. Piga mainge tanam ra taim ba, Australia iga varkurai boko. A matanitu. A Maltiration iga vana ruk upi, pi ga, varvarve ra tarai pi, da korot diat ura ra mana tax pi nina diatala vung varike. Iakaka tarai di, tago ra gunan iat kir diaga mangana gugu. Tago di kokorot diat upi ra tax. Kari diaga nuknuk guvai mule ma diaga, vung varike tikana, tikana kikil mulai pi di ga vatang diat ma ra Varbete. Ba dia, dia vung varike, go ra kikil, di vatang diat ma varbete, kivung group Dia bolo damana io, a ngalana vinarubu iga vana rikai, tanam ra pakana bung. Tago diaga olole nam ra, tax pi koko diata tax pi diat iat dia mainge pi diata tibuna varkurai. <hesitation> Namur tanam ra pakana bung, tana, aika ngalana vinarubu iga vanarikai ati iat, ra gunan na vartovo Vunamaraba. Kan a paupau tarai diaga kinkin, ma kan aurua dir ga mat. Aumana police diaga sut doko dir. Io, nam ure iat, raurua dirga mat, a iangi dir Tourete ma tikai a iangina tavatuna. Kan tanam ra e damana, daga, diaga varubu par io, malmal mule iga vana rikai, io, dia, dia, nam tara pau diaga vana pi, di ga vakarabus diat. Di vakarabus diat diamana pi, diaga vadvadekdek pa nam ra tarai upi, diata mur iat nam ra pakana. Tanam ra pakana bung, iga malmal tavuna, ni diaga tur, dia tur as tikai ke pi koko diata varbaiai. Ba dia bolo damana vanavana, Dia mainge pi diata vatutu nam diaga tar, vatut ra umana ika papalum na vapipiai, tago ra gunan. Ba dia ga tur, auman kikil iat. Ba dia tur aumana kikil, vung varike taraumana, taraumana kikil dia ga mal raumana briks, taraumana kikil dia ga vana rikai ma dia ga ,mal pa ra, tikana club di ga vatang ia Ral- Ralokor club. Nam tikana kikil dia ga vana rikai pi diaga vung varike go, Manua Savings and Loans. Ma nam diaga mangana papalum guvai ure nam ra mana pakana, ba dia bolo damana, dia mal vanvana ra mana, nguna damana, dia ga ,mangana nuknuk ure ra tarai, ure ra kini, bona kini ure namur. Damana dia bolo, ma, dia nuknuk mulai pi diata mal varike ta tia umana ngalana pakana. I, dia, dia mal varike ra umana kubai diat, <hesitation> aumana bona development iga vana rikai tago ra gunan iat. Mana kalamana pal, pal tukum nin diaga mal ia, io namur dia <hesitation> Vung ra lait, tara mana kubai diat, ma nam ra mana pal nin diaga vatut ia, diaga vatut ia iat mara mana, aumana mani ni diaga takan paia, tara kakao, tara umana papalum dari, abalana uma, dari ra galip, a bin, taumana magit nin dia ga ongor tana tara, tara balana, pi, ma diaga an varike pa ia, na, diaga mal vatut nam kadia, kadia mana pal me. Diaga, mal ra mana bona pal. Mana kubai diat. Mana pal na kapa, tago lua, aumana pal na kunai ka. Ave ga vava tana. Io namur tanam dia ga, ongor tara papaplum na uma, io go dia vung varike go ra mana pal na kapa. Mana bona pal iga vanarikai ma, mana lait iga vana ruk. Io damana dia, ave, ve, bam ra papalum guvai, na ra ginigira kai ra mana patpatuana, tutana, ma vavina iga vana bolo. Iga vana bolo pi, diaga mal guve bulu ra tarai. Pi ure ra bona mangamangana mara bona papalum pi diata paitia iat, tago ra balanagunan. Kan damana ma, tanam bula ra e, kan, Manua iat iga ongor pi ga vatur vor diat. Maiga managana tata ma varagat diat pi koko diata ki vakvakuku. Pi diata ki vakvakuku pi diata papalum iat. Papalum na uma ma papalum na kakao ma lama. Gon ia raura ngala na magit nin iga mangana, vana dekdek tanam ra e nam Manua iga varvaragat tana. Iga mangana mainge go ra kakao, ma go ra lama. Kan a tarai diaga mal kadia mana famantri ure ra lama ma ure ra kakao. Pi diaga kap raika mani tana ure kadia nilaun. Nam ka kadia vinavana damana, dia pait nam kadia mana varvakai, mana papalum. Ma ure ti na vunatarai bula iga vanarikai. Iga vana. Mangana vana ra tina vunatarai tago ra gunan iat. Kan tana ra e, ni ra, a ti na vunatarai iga vana rikai, kir iga mangana manga. Ia ka gori i managana tavua ra tarai. Kana ra niluluki ra tarai ai iat, ati iat tago ra gunan, gori i dari raivat na rip na tarai. Damana dia, ave, go ave go ave ki tago ra pakana bung, ma dia bolo damana. Dia pait ra umana, aumana varvakai, gori taraumana diatar vana vurbit tai taumana, enena gunan pi dia papalum. <hesitation> Taumana ngalana papalum dia paitia. <hesitation> Nam tanam ra maramaravut kai go ra gunan iat ati, Navunaram. Damana, tanam bula ra e, kan, go ra mana, a mana pir nina iau paitia nam, namur tanam ra, nam ra Wolrd war nina iga vanarikai. Aumana vinarubu, iga vanarikai ba Japan ma Australia dir ga varvarubu, go iau story tago namur tanam ra vina rubu, go ra mana minamal iga, i vana rikai.